المطبخ في بيرو يمكن متأثر شديد بالمطبخ الأسباني عشان الاستعمار الطويل وفيه أكلات بسيطة من أكلات السكان المحليين ومن أشهر أكلاتهم أنتيكيشوس وسبيتشي